Akanjo tsy dia manantitra loatra no tena tiako anaovana an. Ireny no tena hitako mety amiko. Akanjo somary malaladalaka an. Dia raha akanjo ambony ilay izy dia na somary lava ny tanany raha oharina amin’ny tanako an, na somary fohy ilay izy fa tsy tena mifani- tsy hoe mifanitsy be amin’ny halavan’ny tanako. Dia raha akanjo ambany indray an <hesitation> dia mety moa raha hoe mifanitsy amin’ny halavan’ny tongotro ilay izy an, na <hesitation> somary fohy kokoa fa ny akanjo <hesitation> ny pataloha somary mihoatra ny halavan’ny tongotro tsy dia tiako loatra.